Livi na nka kuu orre na <hesitation> kue'e ye la'a á, te niño kajlaña'a nka taka ye ii-ijna ka nkaso ndelaa, orre ñata ko ka ye to'o lo kalatajna ñuuso á, te niño lakuxi ña'ai orre na jo'oña'a ye ja'ni naá, te livi lakuxiña'ai ndute jnu chuju ño lavaso, te lujua <noise> naá nó ña'a ye ja'ni naá, chiviña'a nkai vinagri a na naá ní nka kajlaña'ai, te lujua na te nó ña'a ye ja'ni naá orre <noise> lo lujua na ku kuu naá. Te jnu ye kuui kue'e kayu te ko xi lujua kalava'ai na nka té naá, lo lujua lako'oña'ai naá te kuu vetu, vijna á xi lo iyo nka ye to'o lo kiletajna á, te jue'e nka ye la'a á clinica naá, te lujua iña'ai yuku naá, iña'ai lo kutajna'ai naá, jnu ña'a te jnu ye iyo i'nii naá te lujua xi'i ña'a nkai yɨkɨ te kutajna nkai.